لو كان بإمكاني اروح استكشف المريخ ويضيع عليا سنه علي الارض كنت هعمل كدا لأن استكشاف الفضاء واستكشاف الحاجات الي احنا مش عارفينها ديه متعه جدا وحاجه مفيده جدا ليا وهيعلمني حاجات كتير ممكن السنه الي انا هعيشها هنا في الأرض مش هتغيدني قد اليوم الي هروح فيه المريخ أو اليوم الي هستكشف فيه المريخ